जेनना हांव एका मोटरसायकलिचे चित्त जाल्यार माका याद येता। कि मोटरसायकल घेण हांव खूप भावला आनि कोण पॉयलो घर पावत। आसे इष्टा कडे शार्ती लयतलो, सायकलिंग जात्या फाटी पडला सुदा जेनना आवोई खूप तप्तली। माका पयली मोटरसायकल म्हणजे गेअर आची हादुन दिल्ली जी घेण हांव सगलया गावान भावतलो। आनि कामाक सुदा वर्तलो, बायसायकल घेण फुई वोचोंक जाय जाल्यार खूप बेगिन पावत। आनि तिमार पावत मोटरसायकल्स चोलोपाचो एक दुसरोच मजा असता जो आनंदी आनि खुशाल असता। माका बायसायकल म्हणजे खूप आवडचे आसा।